मैं अपन फोन दिन भरिम कै चोटी दिख्तुं गनलेते नाई हुँ। तभुन दिन भरिम तमान चोटीते दिख्तुं। गनके कह्लेसे लगभग दिन भरिम पचास साठी चोटी या यह्तीफे उप्पर देखत हुइमु सायद।